Isaky nareo ty agno manao fety da soa avao, mba zoko anontania zany hoe ino mahatonga ny fety ataonareo da mahafinaritsy io? Da mety misy raha ataonaro ambadiky koa zany?